Turki bahasa Turki boema nanaan sona baklava boema lanu seni kaligrafi boema sila tradisi sona ala tao festival ini Ramadan.